ଏପରୀ କୌନାସୀ ଜନ୍ତୁ ଥାନତୀ ଜେଗି ନିଜଵାର <hesitation> ସାରୀରା ନସ୍ତା ହୈ ସରଲା ପରେ, <hesitation> ପୁନର ଭାଭେ ନିର୍ମିତ କରୀ ପରିଵେ। ଆପନୋଂ କୌନ ଲଗେ, ତାଂକର ଏପରୀ ଖେମତା କାଈ କୀ ତାଏ। ଏପରୀ ଜନ୍ତୁ ଵାନୋଂ ଵିଶର କୁଆ ଜାଈଚୀ ଜେ ନିଜଵାର ସାରୀରା କୋ ପୁନର ନିର୍ମିତ କରୀ ପରିଵେ। <hesitation> ଏପରୀ ଜନ୍ତୁ ବହୁତ କୌନ ଥାନତୀ।